میں کسی خاص سٹائل نوں ترجیح نہیں دیندا۔ کیونکہ میں توہانوں عمومی جانکاری دین لئی حاضر ہاں، اس لئی میں صرف ایہہ دساں گا کہ لوک وکھ وکھ موقعیاں تے وکھرے کپڑے پہن دے ہن۔ پنجابی سبھیاچار وچ روایتی لباس، جیونیں کرتا پاجامہ تے سالوار کمیض، بہت عام ہن۔ اجکل کئی پنجابی نوجوان ویسٹرن کپڑے وی پہن دے ہن، مثلاً جینز تے ٹی شرٹ، سویٹر یا جیکٹ۔ پروفیشنل ماحول وچ فارمل لباس مناسب ہوندا، تے کیژول موقعیاں لئی کیژول سٹائل چنگا لگدا۔